Ciau a tüti, mi sun Matteo, sun si perché al a ënvitame li ël padrun d'ca, cul li ël badola li ch'a s'ciama li, la m'ërcordu mai ël nom perché si al era li al a fait ël cumpleanno, ma pöi mi sun l'ai cunusülu ch'al eru cit, l'uma fait vaire d'ani ënsema e a m'fa piazì ch'ades a cuntinua a ënviteme a sue feste